Fananaovanay sao- saosy vinaigrety, alaigna i vinaigra le arak'ilay fôtsifôtsy igny avy akeo amin-jay idinagna menaka hely koa agnatiny; avy akeo atao sira, siramamy miaraka amin'ny poavra izy koa tian-tegna atao poavra avy eo karokarohina helahela, helahela amin-jaigny izy atao agnatin'le salady.